Oshinamwenyo shina eendunge kwaame ondiwete kutya ombwa oyo imwepo yomwaayo ina eendunge ombwa ondongi eengobe ombwa kwaame oina eendunge shaashi ombwa ohaidulu okukala yapewa omadeulo ndee taidulu okukala tayuudu okupoya kwoye ngenge ouna eshi wahala yaninga ile owahala kutya naidjepo aapa naikakale penya naikaninge shonumba nai otoyi nayo kounongo ngaashi aava kwali havai komaukongo ohaidulu okupopiwa nayo kutya oshinima inoshinyanyaula shaa ashike weshikwata ino shinyanyaula natango oihadulu okukala yaudako ongobe nayo oyo imwepo yomwaado dina eendunge shaashi nge owatdidilike ongobe unene ngaashi edi deenani hadi dulu okupulula shaa wedi wedi tula ongodi ile weya kudo ndee todishikile omwilwa odishi nale kutya oshike tashikongwa ile eengobe edi hadi kandwa odishi nale kutya ngenge omunhu otashiki omwilwa okushikutya otaningi shike okweyaamba noxo kombinga ilipipo ngenge okoku komakandalo oishi nale kutya oshike tashikongwa shoo engobe edi dina eendunge ohadi dulu okudidilika omunhu eshi hala ile osho apumbwa ohandidilu yoo natango okudimbuluka omulifi wado ngenge omunhu okweyapo odishi ashike kutya ou omulifi wado shafaafana naana neendongi eedongi nado odafaafana ashike shaashi nado ohadi dulu okudimbuluka omulifi wado ile ouhakala nado efimbo nefimbo kutya nee napa pite eedula dili ngapi natango ohadi dulu ashike okukala dadimbuluka shoo osho uwete kutya kwaame ondiwete kutya oyo imwepo yomoinamwenyo oyo ina eendunge shaashi oihadulu okudimbuluka nonande napa pite eedula needula natango otaidulu okudimbuluka kutya ou okwalifilenge ou